अब ब्वोल्दन छिन कि अति त हर चीजे खराब ह्वोंदि। अगर आप प्याज, लसण भौत ज्यादा छिन खाणा त येसे मुख मां दुर्गंध ए सकदि। अगर आप कॉफी, चा, दारू ज्यादा छिन प्यौंणा त येसे पक्का आपा मुख मां दुर्गंध ए सकदि। दरअसल, यि ना यमण्यें गंध पैदा करदिन ज्वो ना धीरे धीरे बैक्टीरिया पैदा करि द्योंदिन मुख मा। अर सि बैक्टीरिया क्या ह्वोंदन हमारा दांतों का बीच मां फंसी ते अजीब सी गंध पैदा करि द्योंदन। यि ज्यादा ठिक चीज नि छिन, यूं से जथ्या दूर रावा त ज्यादा बढ़िया। प्या, लहसुन खावा पर एक संतुलित मात्रा मां।